﻿ii Kam nog ii we shi piɗɗi yishi, shanneii ɗiƙo walata ɗono shii mu ninya mutummon tipiɗi shu ƙishi ƙulaata ƙu shira shii shuppijin wo ii sholomju, kulatta ko waroƙo pittai ƙe ta penanii ummo kulatta, ta shubu lantashin jorii ti shigni, lanta shin gɓuɗe ti shigni nshaɗu we ƙwi nshupi ti ƙwinii, peneg piɗɗimmo ƙishi minanu ƙamma, ƙamma ƙaan chiɗɗam minjem, pipero a ƙaam ƙn chiɗɗam mommom, kulatta ƙan te ma lok ƙushira shi kulatta pennan ƙe ta penani ƙe sha ummomo kulatta ƙa ta yu maccham ma don ƙa ta waan ɗoƙƙili ti ƙwi ƙe ta waan landa shingɓuɗe ti shigƙi, ƙaan wachi joriiti shigƙi. peneg shaƙƙa foƙni ƙan foƙ shiraa nog shaƙƙa ko ma ɗaƙaam mandi yi foƙ shiɗam shirai ndi yi pang foƙ shiɗam shinii, shaƙƙa a ɗichi sha mu ja mu sha nƙan shignim. ƙu. shira ɗimmo yamba ni ma yiƙo ko ma ti piɗi yi ni ta waree ni pagƙanag wa tang ɗimmo yambaa ni, ko shaɗi ta toomi ta indo shaɗi nwarii wa dimmuru yambani, peneg piɗɗifoƙƙimmo a yijii chiɗɗam mummom ta shaɗani mommo iininya an waraani ti pinoi ii yamba mo mandi a ta waruyammina wappem, manni a mijii mun penoo shaƙƙa ii piperom, amma kulatta ko ti pittai, ƙan antangha, antangha ko ma ƙpummo ta ɗiyita yu foƙ antangha ni ma weƙo shiƙ antangha, ma ƙaama antangham ta ɗunƙaani mandi yi foƙ ƙulatta, antangha ma tag riruu intuƙo foƙ ƙulattam mishe ƙan ƙe, ta wreeni ya foƙ antanghani, shimu ƙamma pipero a yishii kisshimmom.